Mọn ɗịzịn mụm yadụngọ wọkwọkẹ anẹ, nyak ɗịyọ, nyak ɗiyon pịdịm min gan ɗụbi,̣ mịn ga mịn warọgo pegi mịn mọn mana min mon mam tanlẹ zẹ mịn waam kịyịlịm gaị, mịn wa ɗịzịn, mwargọ nyan wẹz wọkwọkẹ ta pị tazẹ, wam atụngọn wọkwọke, kẹnnọ <noise> mụ waị wat tọmnọ, kan neigoi ka mon atouị waje ka am waidini mona sẹbị na waịjịm nyan ọngị tị mụwaị, mụwaị yan yịllọ ya sakak mọ wẹd wa otụno, yil ga yaya ọtụnọ, ka mọn gan wụdụ nana wụdẹ yak sọr sẹrẹị mbeendan piye ọtụnọn pidim gayi wamọ wọkwọke nam mọn wẹgọm, mon wego ti tọm mụtaịjem yaadungo wai ɓel na shertak ɓigi pon na kwad ɓigim anki koli mundudgo sọr yak keɗe ki yaazi ti na ɗiyon kon ka keb mu kon, Wa wẹn ga yaduk waam kọn, ka ɗụm mọn pịdẹịm, wam mbeẹndan yadọngọ tẹịzẹ mụ taize na mọn pịdẹịm, mọ ọtụn ya ya sọrụm gaị watụ ọtụnọun nam gaị, miyem mịm ɗijin ɗok ki ya kottun yaz saba, ka lọkọn gị na, npọnụk waam mọn yagọ pẹndagụm yagọ yambị ụkmọ, waam ọtụngọ nam ga mụm yadongon wọm kọm na mọn pịdẹịm, tị pịtẹịzẹ na mụn pịdẹịm, ọnzị sọr ɗọgụm sọr rabụm, mọna ya wụdị nkwanwaị tị npẹndan mọ ya watụ yadụn wụdọ wụd tanga tọgọr gaị, kan gana yadini wam kon mịn yaan ɗịyọ yadungọ waam kọn tamatama ta sẹram mọna yazị magzẹ waam mọn ya gọ pendam wam kon- kọngụm lạko ɓada ɓeli nem num la waamo ɗusa wam mo watu wei tom- to- togor tom no pon amma waam mpendan yadungo, laɗko tị wateje ladko ti wateije. Mbẹẹndan yadụngọ waam kọn, ọnụk yaya pụụdgọ tịm sẹrẹị tị na, pịdẹị ɗọdọk ɗọdọk, nam gan ọndụnọ, nwụd kọndo,̣ nwụd mọdọ, yaaj wam kọngụm mụ yaadụnọ a kẹ kayị, nam mọn pọdụngọn mẹrgẹ ngị yaaj mẹrgẹ ta waamọ mẹrgẹ, na wan tal, nan wan tọm laụnọ tị kụlata laịgọị, nyan wẹẹj waamkọn nam gan ɗọbị ga mụjẹ yadụkkọ waam kọn lalawaị yaan yaaj mẹrụk kana, mọ yaa kụm adụknị sẹẹl anọ, mọ wanị yaaj ɓat pịdị pon watịnị waa wẹẹnọ, nga to pẹẹndan lọngọ nlọk pẹẹndan, kị mẹrgẹ nam mịnị waa yaajị, kalamgụ kụlọkọ. Ɗam ta kaba yaaj waam kọn nam mụ yadụngọ nam mọ na sẹẹrị jẹ a kẹ kaị, sẹ la'lawọ dẹ yadụngọ waam kọn npanụk pịdịm, waa ụtụn pịdị, kana sẹ pịdịm mọ na wa wannị n'adụn ọktaịjẹ, yadụngọ waam kọn nwẹẹg yaaj waam kọn ta pịtẹịjẹ. Man nkụṇinyị nwẹg yaz wam koṇ tị ị ɗịịyọm mịn ɗiṇgọn ti ka pọ mana ka mụnjẹ pọ mannọ, yaddun waam kon maya taịnọ ta kụmnọ mọ na ịlẹ n tayị ta kụmnọ a yaaj wam kọṇ, n wẹịj yaaj wam kọṇ, tịị ị lalịịnụm mịn dịịjịn ɗọk, mọ wat lang lang watụ taịnọ, ka nẹẹ, ɗẹ jị ịlgọm yaa, sị tọmụm ya? nga na tọọm pịp an gị yaaj wam kọṇ, yaaj wam kọṇị na sẹẹrẹ nakwad nakwadem.